Odamlarni shaxsiy hulq atvorini tartibga solishda davlatni ro'li ham muhim ro'l o'ynaydi. Chunki davlat ma'lum bir qonun qoidalar ishlab chiqaradi va odamlar bunga o'zlarining shaxsiy xulq atvorlaridan kelib chiqqan holda bo'ysunishadi.